Rəl ɓikəl mirə gawsimi ali kə, rəl ɨkələ al ah ladi rələ tidi mi kən va se mi za mi usə músə tidi nə tuku, mire yusəgə yaw mi təə min to i lúúpá aa bə aduwa a kən bə aduwa se mi va tidi mi təə min to iza mene kə kowani wayyafu kə kə re arso dolənəgə bajiwlə ai niŋ ani bə yaw bə i ren dukə mibə mi ren dúkə mi lúú mi re atəm sə i tɨmsimi sə mi remi bənəgə tomsə ai kan zum sə mi rəl ɓikəl rəl gəəbəe vəl so gəbəl mirə kə ə ali niŋani bə min ga rələn ali gənsə ko namya fú mi pa ritəgə nə rətən ali kən kə mi re miren gakə gəəsə sə rəl ən ali parə kan zum sə mi pe rəl gəəl mirə.